Egyptin lafaaan dhurani ghudio hamtuu adhaa ishia toko dini dini ishian suunin Muslim yedheni ammo krsto dhikeyo iyyo shei kasjirthi sheli islamua eeee familin won muhimu hamtua sagale ishin nyathii Jira won kholatana iyo wonin hinjyathi foni lila nyathiye dhub aminen woni Jira eeei <noise> won lila dhadha wothen the nail faaa iyo pyramid pyramid jiraaa wonsufaa dhawathe akasin pesa borbadha